एकलो डुंगे पार करनो समुद्र में एक तो। <hesitation> आंसन मोटो टास्क कहा है <hesitation> जो गाई तो। करने पड़े रहा हैं पार करना मतलब <hesitation> एक। बहुत बड़ो अपना पर जो जिम्मेधारी तो नहीं कही सके अपना। डर रहा है कि अतर मोटो समुद्र एकलू पार करना है यारी काई। करें अपना मन साहस रहा है कि नहीं पार करना तो एकलूत। काज़े से थी <hesitation> तरहं धिरो धिरो करें पार करना। फ़ड़े कि इतना मोटों समंदर मे डर लागे से समुन्द्र मे हवा चाले। से डर लागे पर इन ने धीरे धीरे पार कारण पड़े मन का जो शांति। थी <hesitation> अकले जान नौ।